Mullõ miildüs umbõlõ taa stiil, kohe suunat ti liigutiq ja ma tõtõstõ looda, et teil tulõ taa häste vällä, ja ma taha kimmähe tedä nätäq, ku taa valmis saa.